Uguk bí këjúŋ bí wul kado idune fáal wul këyënkandër wul mëlik kaţuţës wul. Amënkëma mëmbá këdune ubáwu bá këtaw wul këloj këñaw wul akëma ujënţ këmob wul këfal falan këmaŋ këwayan. Mëŋal këwayanan wul mëlaj, mëŋal këwayanan wul pënam. Á mëmbá këteen bëjúŋar bí mëŋal bí pëjúŋaran wul. Mëŋalu këdoona wul kaceep, mëŋalu këdoona wul kayasa, mëŋalu këdoona wul kakaldu.